Fitaovana fototra ita amina bisikileta ndreka misy gidon-gna izy, a de misy frein-gna izy a de misy vive izy a de misy laselle a, de misy cadre de misy pneu roy aloha aloha de afara raiky de misy chaine, de chaine i anao magnodigny pedale iny a de miodigny chaine de miodigny pneus de raha vao te hijanona enao a tsindriagnao frein-gna de mijanony pneus.